Maq joht ei tiiäq ollõv sääntsit süüke, miä avitasõq mällo ja keskendümist parõmbas tetäq. Kuigi ma arva, et tsukru või-ollaq um sääne asi, miä tege veidükese nigu mõistust, mõtlõmisõ tüüd parõmbas. Aga mällo, ei tiiäq, ja keskendümist.